कोरल रिफ, समुदरी देवता <hesitation> देवता छे। वो घणो सहारो देज, वे छोटा-छोटा, कोरल पोलिक से बनता छे, वे घणा आसानी से जुड़के एक बड़ो ढांचों बनाई लेज। एक रिफ मछली, कच्छूओ, समुंदरी, घोका, पानी और आणी जीव, खातिर, घर जैसो काम करें। कोरल रिफ खाना <hesitation> आसानी से प्रजनन खातिर, सुधार जगा देवता छे। एक रिफ समुदरी, पानी खास राखे, आणी लहरम को आसानी से काम करें, बिना कोरल रिफ के। <hesitation>